Ҷорӯб рамзи кӯдакии ман ва субҳҳои тозакорӣ аст. Боре модарам бо ҷорӯб ҳавлӣ мерӯфт ва ман тамошо мекардам. Он нишонаи покизагии ҷисмонӣ ва рӯҳонӣ аст. Ҷорӯб бо одоби зиндагии тоҷикона пайваст аст. Он гӯё шуруъгари рӯзҳои нав мебошад.